Nau no nem buk angan ani pok i itoiton nei situa, pura i kuk ta oil ve kau siri vap posok i <hesitation> kuk nei oil kapa, sikei using ko samui lava arikek, parik ka angkuai si uli angan nia si keve taun. Ko siksikei a taun palau koro duai ia na koro pa angkuai si kara samui ia, koro samui ia- koro samui siman koro togon mani na man ko kovek ko parik ka nid ta tara angan ia. Asukang a nau no nem buk angan ani pura ve kau <hesitation> si ri vap posok i nem bil a moso ta oil.